O cikɛɛ. yah tɛŋ cikɛɛ wɔɔ, lóo toŋ ri kɛɛyǝ rɛ ŋ sieni nimirǝ wǝ́ kǝ́ ŋ náa ca lǝ̈ mɨ ŋ ko afɛɛ. mɨŋ tɨrɛ wǝ le ke yee lǝ̈ rǝ atɛɛkǝ wǝǝ, mɨŋ ǝ lǝǝ pǝ wǝǝ, o loo koru ǝ pǝ wɔɔ, cikɛɛyǝ wɔɔ, ŋwǝ lóo suu ŋ pǝ nyarʊ kɨ ŋ pe tii, wǝ́ lǝ pǝ leh fii nyarʊ wǝ́ ŋ lǝ̈ tǝ paa? ŋ mɨ woolu. ŋ fɨ lǝ ɛɛ, pǝŋ tɛɛ mɨ lǝ̈ pǝ ko pɨ ka nyɩŋ lǝ̈. Cikɛɛ ŋ náa lɔ ke lóo koru o ko bɔɔrǝ ŋ ko ŋ ka lɔ. Mɨŋ kɛɛ ye lɨŋ koru lǝ ǝ fɨ wǝǝ, ŋ pǝ ŋ po pwo nɨ? Mɨŋ lǝ́ǝ fɨ ŋwǝ wɔɔ, ŋ tiini mɨ ŋ pǝ ŋ fɨ po. Donc cikɛɛ sieni nimirǝ baŋpaŋpa wǝ́ ŋ náa lɛ mɨ ŋ toŋ. Yǝ tɨ yǝ ŋ fɨ kɛɛ lǝ yǝ ŋ sieni nimirǝ wǝǝ,ɛɛ yee. Yee sieni nimirǝ baŋpaŋpa nɛ kɨto wǝ́ŋ́ náa tɛŋ ŋ yee sieni nimirǝ? Mǝŋ no otuiye mɨ nyimaasɩ kaarǝ ǝŋ, nyimaasɩ lo tui wǝ́ ŋ née yee. Keeriwe nyimaasɩ ŋ née ri tu ru ŋ tu wǝ́ a lée yee ko ŋwǝ ŋkpɛ ya lǝ́ǝ pɨ ŋ karɨ lǝ̈; Kɨto wǝ́ ŋ́ náa tɛŋ yee ŋwǝ ŋkpɛ wɔɔ, ŋwe no tui sieni nimirǝ baŋpa.